Tarik akeng'e arap akeng'e eng' kila kenyit ko ka- ka kapek kenyit si ke naam tarik akeng'e nepo arawet ap akeng'e eng' kila kenyiit, ko apaipachinii amu poishonik tuukul che ke aai eng- eng' en'- eng' arawek chuuun ka kopwa kong'ete arawet ap akeng'e, aeng' akoiii tuun itar nepo taman ak aeng' si naam anyun tarik akeng'e eng' arawet ap akeng'e iwe kenyit nerupe, ko ipaipachi kenyiin ni- ni- ni ni kakwo, ilenyi kongoi kenyit ne kakwo ak itau kenyit ne leelamu iin poishonik chokoiyachi kenyit na kaakwo, ako akine mungu no ko koriponuun chep kiptayaat no ko koriponuun akoi iin akoi akoi ii- ii- ituuch kenyit ni, ii- ii- ii- imii komie, ko anyun yutok ko- koi ko- ko konyalu ipaipachi tarik akeng'e arawet ap akeng'e amu- amu iin amu ola- olaka kainyonde kong'etekei iin arawek chuun akoi iitu yu, singileeni anyun kenyii nii kongoi kataach ni- ni- ni- ni leel ni po tarik akeng'e arap akeng'e, ko kailechi kongoi eng' paishonik che kiyai chi- ki- chi- ki- chi kiyachi <hesitation> myeindo nekio kikoo ko- koniin ii- ii- ii ikweri iin ikweri arawechotok akoi itar, so anyun tarikit ni- ni akeng'e ni ko pa ko pa kamang'ut eng' ane amu iin yotok ole alechini eng kenyit niin kongoi ak alechi kenyit nii ni- ni- ni- ni leel ni ak nitok ane ka kitau anyun kenyit ne- ne- ne netiliil.